افضل طريقة اني انهي فيها يومي لما يعني أتذكر الأشياء الزينة الي صارت لي على مدار اليوم واكون ممتنة لها واني اشرب شي زين يعني يساعدني على الاسترخاء والنوم